Balɗe ɗe kam a ɗon tiiɗi so sey a habda haandi kam wane e wane e wane pat ɓe ekkito ɓe gara ɓe ekkito ɓe gara ɓe ekkito kuugal to ma ɓe ndaarai ɗum, taa jogorake ni imi tabbitinan ma a heɓa e Nasaraaku, a yahay fu to njiɗɗaa njaha, manngu bo waɗa.